Paty tonga dia vonona miampy atody endasina miampy saosisaosy dia asiana mofo dipaina tetitetehana. Izay no arosoko an'izy dimy ho avy harivariva eo.